Fangare ge wange moi ora se tagi ia ino, ua gena fangare mangai pake kabaya se calana popo bato, maha sema koro-koro bolo tagi ia ino bolo, tagi acara kai, bolo syukuran, tahlilan, anggena fangare pake calana gau coma pake kameja ma gia gau coma pake capato sema kopia.